Alura ël telefono al e, se pa d'aut che ën ricevitur che ti sente parlé e parle dë cunseguensa e tramite ën fil s'al e ën telefono cun ël fil o tramite la trasmisiun s'al e ën telefono cellular a i arive a senti cul li ch'a të ciama fin da l'auta part dël mund per dire, tramite i satelliti o lon ch'al e, ti arive a ciapé la telefunada da tüt ël mund